אין די שפאלטענעס צווישן די ציינער ווי א געווענליכע טוטבראש קומט נישט אן ,נעמט דאן קומט די דענטל פלאס ס'איז א דינע שטריק בעסער צוניץ און עס קען פון דארטן ארויספירן די אנגעלייגטע שטיקלעך שמוץ און איבערבלייבעניש פון עסן.